kimu a bɛ ŋna leŋɛ nu a táe, anda tae mɔi- anda táe kaakɛ naã anda bɔe káakɛ naã anda bɔe káakɛ mbɛ anu tusa wa kɛ, woa mbe- wo táa wɛɛ káakɛ naã anda mbe nu kpɛɛ wa jia wo la? Ani sii wa kɛ mɔɛ ya fɔ alɔ oo ŋ táa wɛɛ káakɛ na anda kɛmɛ wa jia ŋna oo. So mbɛ a fɔnao, mɔɛ ya fɔ wa kɛ lɔɔ amu ai bɛŋ a ma jɔ, ai káa bhii kɛ lɔɔ, a yaa fɔ, kase gbi bee kambá mai, ŋna leŋɛ nu anu bɛ káa kɛ na. Kɛ kase gbi bee kambá mai, kȧa wae anu bɛ a kɛna, amu anu bɛ káa kɛna kaŋ mu, hiŋi pɛɛ bɛɛ mbɛ jáfeŋɛ kana, kɛ hiŋi ŋna leŋɛ nu bɛ kaakɛ na, ŋma kpái bɛɛ a bhii a koa, kɛ kase gbi bee kambá ma mai, anu bɛ lɔɔ káa kɛ na. Anda bɔe káakɛ na mbɛ anu tusa, waa mbe nu kpɛɛ wa káa wɛɛ, wa mbe nu kpɛ, anda mbe nu kpɛɛ wa fɔ wɛɛ wo ye, kɛ mɔɛ a jia, mbe nu kpɛɛ mu wɛɛ woa ma, kɛ mɔɛ a fɔ, so ko bhii mɛ nu, káakɛɛ a bɛ bɛna mɔ ya koa, i leŋɛ i leŋɛ maã kɛ, ya leŋɛ maãkɛe i tia ya sina jáa ko. so anda bɔe káakɛ na mbɛ anu tusa wa kɛ, anda mbe nu kpɛɛ jia wɛɛ woa? Ŋna leŋ kaima ai sii wa kɛ aa ya gbi fɔ, a musu maã pɛɛ i sii a ya gbi fɔ. Kɛ ŋna fɔ ŋndɔ i wanga booɔ kpasi i wanga a koa, kɛ mɔɛ wanga a booɔ kpasi. so anda bɔe káakɛ na mbɛ anu tusa wa kɛ, wo táa wɛɛ káakɛ naã anda mbe nu kpɛɛ wa nyia? Kɛ mɔɛ a kpooe laka a jaa ŋ nda a lɔ feŋ mɛɛ kpɛɛ wa nyia wɛ, i táa wɛ káakɛ naã anda mbe nu kpɛɛ wa fɔ i ye, kɛ mɔɛ a lɔ seŋ, a lɔ anda ko mɛɛ wa fɔ wɛɛ ŋ nye. so ya táe sina anda a fɔe i ye i ya fɔa? A lɔ ɛhɛɛ, kase gbi bee kambá mai káa wae anu ya kɛ wa kɛ, amu kase gbi bee mɔɛ nu, mɔ mu nu bɛ kaŋ bhii, <hesitation> anuĩ fɛma wa kɛ anu ma. Anu bɛ kpooe káa na, kase gbi bee anu mai, hiŋi pɛɛ bɛɛ wi ŋ bɛ jáfeŋɛ kana, kɛ hiŋi ŋna leŋɛ bɛ káa kɛ na, kase gbi bee kambá mai, anda nae mbɛ anu tusa wa kɛ anda feŋ káa mua anu yaa gbi jia ŋnda, so aa mɛ nu.